Sohõ beene hari no aran na ay hã sohõ matekaŋ beene hari ga tey da. Sohõ da i go dungay wate i ne ni se ay beena no ga ba ka hiiri ya hari ga ba ka Kaŋ. Toh haŋkaŋ ir si ba day haw no ir si ba, amma baikulu ga ba i a ne ni se beena hari ne ya ga ba ka'kaŋ. Da hari Kaŋ laabo ga yay, ni bumbo din koy kani ni ga ma laabo yeeno a ga furo ni ga hamo ra. Amma duŋgay wate ni si ma ra ni di mo da beene hari Kaŋ toh ir ga ir haŋtaacizey soola, ka koy ka duma, ka faru ka duma. Toh ir ga foy saajo ra, yeeno go baani samay, gwarŋay bumbo almaney afookul haŋtaacizey ga fatta laabo ra, afo kul ga ŋwaa, ni di i ga ma kaani. Amma da hari sino sin, haŋtaacizey ga fatta balle ir bumbo ir ma'ma daama balle almaney? A si te wadin, wo ni di sohõ amma da hari Kaŋ, i ne ni se beena hiiri toh haw daino ir si ba barfoyaŋ mo da beena hiiri, beena ga ba ka te haw toh ni di woodin wo ga baikulu lakkal si kani da manci hawo bisa no. Amma da hawo bisa, a man haikulu tey a man baikulu ham, toh ni di haro ka'ka dooru toh wadin baikulu ga ma yeeni. Baikulu lakkal ga kani, i ga du kiŋ gay haŋtaacizey duma, bani samay ra, manci kala di na taabi, da haŋtaacizey fatta. Subo ga fatta, almaney iŋgay mo i ga ɲwaa i ga bay lallai iŋgay mo kaani ra ni go kaydiya ka.